Velaí, pos la cozina delos Paisis Baxus es mu anombrá delos sus quesus, comu'l Gouda o el Edam. Gastan abondu la patata cozía pa compañal pratus con carni o con verdura. Comu en otrus paisis del norti d'Uropa, pallí tamién comin arengui crúu, solu o con cebollas, o en bocaíllu. Alogu, dentri los ducis, toman pa almorçal unu mu anombrau, que l'izin "beschuit", enque tamién lo gastan pa celebracionis destintas, comu la nacencia duna criatura. A, i no poía passal por altu la tupa de cervezas que produzin en el país aquel.